Ma mi pensu d'ese brau ën po ën tüti i traviot, traviot natüralment semplici, però me travai principal, cul li che riesarìa mei a felu al e saldé, saldé eletrico, saldé ën autre manere, anche anche di autri travai, però me travai al e saldé